Fomba aaa ifandraisany ñy fia moa: - Fampiasany ñy vatany noho ñy fihetsiky.- manahaky anizay ñy fihodiñany ñy vatany.- ñy fikendriany noho fizarany ñy toera aminy ñy namany. -manaky anizay koa ñy fampiasany ñy fiaraova noho ñy fagnasoava; soaviny namany io, arovany lafa misy ñy raha. -manahaky anizay koa ñy fampiasany ñy feony fihetseham-pony.